ملائیشیا چُھ اکھ کثیر الثقافتی ملک یتھ اکھ بھرپور ثقافتی زندگی چِھ یوس امکہٕ تٲریخ، ہمسایہٕ ممالکن تہٕ نوآبادیاتی حکمرانو سۭتۍ متأثر چِھ: ایتھنِک گروپ ملائیشیا چھُ واریٛاہ نسلی جمٲژن ہُنٛد گَھرٕ، یِمَن منٛز ملی، چینی تہٕ ہندوستٲنہِ شٲمِل چھِ۔